Raha araka ny hevitro aloha eo amin'ny roanjato ny isan'ny vorona aty amin'ny firenena misy ahy aty satria ny vorona misy isan- karazany, eo ireo vorona izay any anaty ala, eo koa ireo vorona izay ompiana ary misy ireo vorona izay mpifindra monina.